<hesitation> ɗun kaa ɗo njahataa ɗoo tan. So ngoonga, ko neɗɗo jeyi koo ɗun ɓuri kaa. Personel uuɗun mobel kaa, ɗun ɓuri. <hesitation> So aɗe jogiijeyal maaɗa, <hesitation> ko muuyɗaa fu a waɗan hen, ɗo muuyɗaa fu a yaawan. Ayyo.